Win pues ningüyarangüw xowayey cuejniw uipues ngu nambquie maquiej niwew pero nipilan ningüy xowayey quie arangüw lagus nüt dio qe arngüw arangüw ste ambüw tipanteón milagux lüt mondeow iquie arangüw este lagus nüt nidios niwew ique arangüw atüch neat equie arangüw antrecüx xeque arangüw este ayariow monguich xeque mongüchowix xique acas neat apalüchiw ique arangüw xowayéy cuej nej pues ningüy toquie ajiürüw costumbre nipilan cuantos cuej arangüw que lagux nüt avese arangüwjüy neat laǘmba mal neat arangüw xowayey pues costumbre newew arangüw ningüy pes xico ngo nata najlüic jund maquiej niwew pues ngu namb tiül meáwan cuej arangüw quiaj pues niwew pues de guxta ajiüngüw de guxta ajlüiquiw aleagrde guxteste arangüw meáwan cue ajcandiümüm arangüw.